يعني أنا نظام عملي يختلف يعني كثيغ بينو تفاصيل بس ساعات عمل باليوم الواحد ثمن ساعات نطيق نقول هشكل شي أي ثمن ساعات بعملي النظامي اما عمل يمين يساغ خارجي هشكل شي هم نظيف للثمن ساعات هم نظيف تلث اربع ساعات